L'ai propi pa idea dë cume fe 'na salsa al curry përché al e 'na sausa che da nui auti a s'fa pa, a ie pa ël curry. Pensu che pudrì u fe 'na maioneze cun i öu, l'öli e ën po dë sal e pöi büteie ëndrinta la puer de curry e giré fin ch'a fa 'na sausa bin faita